يمكن أروح إذ كنت متأكد من الوضع أمن وأن راح أتعلم شي مفيد، بس إذا ما أكو فايدة غير المغامرة يمكن أفكر مرتين لأنها <hesitation> سنة سفر طويلة وايد.